Wakkati Greece ɗoo medeterenian ɓe mari, ɓe ɗon mari, milt ɓe ɗon mari, ɓe ɗon mari nyaawol poo'ugol, nden boo setto maɓɓ- ɓe ɗon mari setto poo'ugo, nden boo nyaawol maɓɓe deydey.